केकरो गाड़ी में बहुते मुख्य उपकरण होई जाई छे। जेकरा के कुछ नाम छे इंजन ट्रांसमिशन प्रणाली। घटक होय छे नियंत्रण प्रणाली जेकरा में ब्रेक। स्टेयरिंग और वाहन के सिस्टम काम करे छे केकरो। गाड़ी में इंजन ओकर बढ़ जरूरी चीज़ होई छे। इंजन अगर नई होईते त गाड़ी स्टार्ट नई होईते।